Kuaeueretako jae oyeague <noise> oyea yoguinoireta China ndie, Malaya ndie, India jare Britanica, jaeramoko jokope oime, jeta etniareta, jaereta täta oyerovia <noise> añaverupi oimeño oesauka jekoreta aretepe